Manfaat pisau cukur ya kan kalau bagi lelaki kan buat jenggot tuh ye, buat jenggot kayak ayah sih dulu pernah punya tuh pisau cukur tuh jadi kalau dia lagi wes mandi gitu ye dia suka apa namanya itu nyukut-ngikut itunya bisa jenggotnya padahal nggak punya jenggot sih mungkin buat bersih-bersih aja kali biar kelihatan ganteng gitu kali ye terus apa namanya ya manfaatnya kalau secukur ya buat itu aja sih buat ngebersihin gitu ya mungkin kalau ada yang punya ya ketiaknya tebal dikit gitu kali ya buat ketiak kali, pokoknye ini intinya pisau cukur mah ya manfaatin buat bersih-bersih sih bersih-bersin bulu-bulu lah, kayak tukang cukur tuh ya die jenis-jenis pisau cukurnya beda-beda tuh ada yang buat nipisin ya kan ada yang buat kumis, tuh kalau tukang cukur kalau kita suka nganterin dulu almarhum kalau lagi cukur rambut ya <hesitation> suka dilihatin oh pisau cukurnya banyak banget gue tanye tu masing-masing tuh sama kegunaannya untuk tukang cukur nih eh dijawab kagak dibilang kepo doang gue bang ini manfaati buat hp bang bang ini buat ape gua diomelin sama dia ibu diem aja bu saya lagi nyukur pengen fokus kata dia gitu tuh kalau cukur rambut pisau pisau cukur tuh banyak tuh buat orang laki-laki boleh beli.